Wala omara gakilagirao. Ia gera wala omara wa au kamu iwavagira. Ia kopura kopura gera wala omara raka pe vaverere iwaria wa ia maaura gera. Au gereaku kopuna geku ugamagi aonai, au pere gimaku gelegele, au pere rinaa auku, au geku wala omana vavererena wa para apia ne ma mou gerevagina kaai para vekalaa. Aukavaku para kearia, numa aura geku family e maaukavakuria ne wamou gerevaginai geku wala omana vavererena wanai pagara vekalaa. Wa vanuga aonai kalakalara warana ia wa vanuga pe, oi na pono kearia aura o oina paono kearia aura maparara laka kwara wara pe vanuga aonai wala omara vererera kalakalara wa kiaka wa eve aukavagi na. No era aura maparara pe moniaina pere wamoni kamuna veaina pakilagia wa maparara aukavaku mapara keara ne wamou gerevaginai ne wanai pagara verere pene ao oma maguguluna kopuna wa rapalugalugana rage pe wanai ne puka aliwa. Puka maki aikina na rapana pene velugara wa wamou ai. Rapa pene luga waupe o aro pikapikanai ne maravu waikule vanugai. Vanugai ne numai wanana waupene aukavaku para ugu waikuleria geria numa veaiveairai o pene kaara makapu rekearai ne mapie waikule wa geria vanuga kopura kopurai. Guluvaligu wara pe wa kilamo kipo gakilana wa waikule ne veugu lovolovo na wa mouna waikule ne numai ne kipo waoma kevena vavererena o vanuga aura numai pie aluao aura kia mava vererera pe numai ma aukiaka makalakalana, no ma teaniu kiaka numai pere vekala waupene mari aura kaara mape apiria ne numai verere kiaka mapene vekala, teaniu kiaka numai mapene vekala waupene rapa pene luga ne aukavaku pana valakaria. Na ia etaimuna aonai wa gulugvaligu wa gera ugamagi voovagi gera wala omara raka pe vaverere iwaria ugamagira Ia kopura kopura gera. Ia ripara ia gera wala omara vavererera kolemara. Era ia maparara ugamagira kopuramo aikina aunilimalima ka gena ugamagi wa mairau, ia gena wala omana raka pene vaverere iwaa wa irau. Na aura maparara wa moniai pe, gera au kamuna auna augamagiana wa wala omara vavekavira ne planira eaura mape kala aloaloria, iana wa walakalaka raka pe kalavokalavo agiiwaa ugamagira wa ia kopura kopura gerai. Wa mou gerevagira wala omara vererera mou gerevagirai kalakalara wa ikana kwalana oina oririwarana aura o oina okearana auramoria wanai ne verere verere pene nama wa, maino ai verere, koukou ai verere, ulamagi ai verere kwalana au kamuna pakilagiawa vanuga aorai wa ia guluvaligu wa eau kiara veairaine aura maparara mageve rakavana wara kwalana niuniu kalara verere au gevevarakavarana egulu kopuna kolemana kiaka mairau warape. Au wa pakilagia wa pene, pere geku ai wamoni veaina kiaka wa makapu ka aikina na mou gerevaginai mo wanai wala omana verereagi namanamana ne rapa pene luga ne waikule vanugai, verere ai maino ai ne aura maparara pie vekala. Ia kopura kopura gera ugamagi wa na au pakilagia wa au geku wala omana waveaina para kalaa ugamagina akala kamukamuana.